﻿Cir wuti, cir ra`a, Cirkhiji, cir fudi cirvalthe Cir Maha, Cir masir, Cir lhatha, cir kusiya Cir jubbi, cir, Cir wuti taba January, Cir raa tabi February Cir khiji taba Maris dir hidi taba April Cir Valthi taba May- Cir maha taba June Cir masir taba July, Cir Lhalka taba August Cir kusiya taba septembą cir jubibu taba octobar Cin boni wuti taba Novemba, Cir Goni raa taba Disamba to ciran nidi wassini Sam be`e.